Nekisiigikiira no'yenda enju ekwisaana etta. Okuba noija kupangisa, no'tandikira ha mitwaro nka ekkuumi bwokuba no gura eyaawe, noyekanga oli nka million bisaatu, kwiika nsanju naittano. A handi no'sanga oli alina ekizibu, nasoko nakwihaho nka bibiiri. Abandi nebaigura kikuumi, nekirugiira noyenda enju ekwisaana etta.